Ah kôfa le hanasa lamba igny, alaina le kovety, atao rano arakaraka le raha tiantegna atao agnaty aka, aveke amizay, <hesitation> araraka agnaty aka amizay le vovontsavony izy koa antegna mampiasa vovontsavony, de igny kôfa mitivôry tsara le vovontsavony igny de <hesitation> arotsaka agnaty aka amizay le lamba, de lamba igny amizay sady mbola hosôragna savony koa lamba igny aveke amizay kosehiny agnaty aka izy kôfa helahela amizay zay kny mikosoky izy efa hita hoe mety madio, de kobaniny amy rano madio amizay izy de vita de atapy.